Fomba ikarakaragna hazan-dranomasigny mbô tsy hahatonga loza: <hesitation> mila diovigna tsara izy maloha, alagna raha jiaby agnatin'ny vondrakanazy zay izy ave andrahoagna. Izy ka hitono raha avy agnatin'ny ranomasigny, mila karakaraina tsara karaha zegny ave mila zahavina tsara hoe efa tsisy li, efa tsisy manta izy zay vao hohanigny.